﻿Kish shoojen daga shoogen daga tera an fwat tere an pattira mundi teren Parapeleu teren an pirpiɗau tere an komvoi teren kpommo koro ɗoi har wara tere n are peleu ƙeƙƙo mommo lokaci shi minda yun murna lannoi <hesitation> yeesu to kekko ti picce mmo ɗoi min jal ta shaƙƙi shuran aman ma riiko teron ɗok teren peleu, teran gɓonong teran peɗau ti piccemmo mommo shina kun shi tomon hutui don kelengkui pkar ner maa akam tunaam shaɗɗu tumba m shen nar nwaro kurim sai ko daga nen illina nin puɗɗo anɗono nen pereno ya cakki an Jeɗereeno minu nwa ɗii minun ndi ira minago ɗigo gikinom nirin di digo jikimoi har tiki shira minta yung tomon fori shuƙƙon aman daga shoshim har nwaraani yakono kpar fuɗɗani ko ndaci ni yakono fuɗɗani ka shojo tu kuri akayadaina yiigo shiyasa mommo ti picce mommo piɗi shi <hesitation> lau ƙan ndan wei tun shene lau ku-pelau kan fwat matan foro yajju kunun kan ndan we lau tanko nuddui <hesitation> shin <hesitation> manjeeni to a waanim bauta ndn yu illi na yu ɗaƙam ta lau lauwi ɗiu ti lau hudu. ﻿Abenonim wallam abenonim ƙo mandi wem daga matan illaani kpar ƙar tumbati ɓongi, kpar ɓar tumba ti ɓonghi, kama wekko shikno na kijimmo, ayu wata cha ne ta kijimmo ayu wala ƙaabi cha ne ta kijimmo mommo lainde yakamata a wata cha ƙan wondo kekko nema kpar ne ma illuku ne matan illinaani nen kovoo nwaru kuri ne miiru nin nwattu tang ilayi ƙoɓo tuku injin shi yamba akkec no kdkkoi shan nan ndan keron we i we i shoovaani ta fok no shine mommo ɗo walai ninyata tang gɓuɗaan yakai kpar kar inlaani ko ta tunaani bautai a mutiɓilang a tunani bauta kar piɗi miru shankan nwattu yu mandi shuranni, a maimakon ma kama mena a bauta kaabu cha awallam shinagole wala aman kama mena kan nwattu nwa we shin kan jurani shin walla mun rimbuko pii tumuko ɗooji kan illina kan nwa ɓang ta koɗoɗo aman nwani kar piɗi illana daga yiiko ibette ta mina yriko kuka yiiko <hesitation> mandi chi <hesitation> ɓullo-ɓullo ko mandi sha derket to nan daman ma mijeman kan awuno kamre nwekko kuka kan ɗusha mommo shin peleu mo akan we shi i am nonoshi lan ta cuani nwattu shubu lau yu mul-mulum ɓar kpat lan ta nwaru kuri wuji foori lau tei. ﻿teger ta gobani mari gbew lau a wuro jin wala ncim mu tomini nmirum cakka piina am cakka pero ya cakki ma an jeɗereenim akam Fuɗɗi yuanim daga Lau matan illaani sai ko kan we ndi malla yanmina min, mina min, mina minmo mo Perko ti picce shammu muni ɓwali ɗok ncei ma ceƙƙo ɓwali dok nwaru picce cei nwaru ɗok ncei to picce mma kar nwa lau arshin we shin walam ɓar paaro min mo ma yiiko sala cinnai ɗaɓi shoovon to <hesitation> cinnai to ɓwoiyi ɓwee ndo inlino koovo ɓanghi lau to ɓwee makokko ɓanglau, ɗicci li ɗicci shangau akan mandi sai ko karwi Laukawai kan gun tomon lau fooruko shene yajugunun lau manjuko metti na pii tattaani a waani ɓar walla erim juro wahalaim sheruforowalim kurɓem mu caƙƙan riɓon ma shin wala jakandi jakandibiriwune fok kaɗaan akamu daga ɓar ciiyo we mmo matan nwa we ci ma nwam ta ɗiiyan kijimmoi har warani to mapenan waranin chiko yagai dole mamu kaduji <hesitation> watun indikemu nin iyayemun kenan ta ɗaaji ta ɓaaji kenan shine nla dogari kaje kanyii kupnaamun toyin gida mun don saboda minu mukuppinaa daga pinu har a kan minu ta ɓaaji yii neemu jal yamba ne ta ɓaa ji ta tunano̱. ne na minji Cha nilligna karu mudok sherunkungina lammo shi ne ta ɓaiji nema illuko nema kokko nwaru kuri nin ndan tuni an munu wenimu yamba an mono wemmo awolem kuma kakko ƙar lu ɓangko lau ninya ma munkee ko we shanka yu wemmo shanka ɗani kui ma weƙo ke ke kare kubiini to illaani nayishir jaranja kabodenjirago tuko wemmo lau kuma ma weko muji mukanui cakka gɓanikwi ma weko muji mo kijakalanga pulenshakalanga pulenshakalanga pulen ndan nwa illina shaɗɗu anɗooni tang turun gak yanda shokar koovon man gɓuɗei mije shi munke ni we cakka ɓana kui keko shiɗam irin momma kandon we nong mun gɓuɗe muma ɓaano kuiji la mo ta kubini kokuma shedu ro̱mo ndi Lii ti kuni shine ndan meno kokko cakkar Fuɗon shirai mu La-miji mu illo kero shini mandi pala righi kiji mono we ti lau shamu ɓano kui kiji ti piɗi ji kan ne kiji a walam tomon Lau ta ɓeji lau me leeko lau ɓaaji matan yu shene ɗok shene peleu shene gɓonoog yakamata <hesitation> iyaye mu foɗɗo wuɗilau kan shinaani minei cokka ma mo lnluko munka shatur yuani mo kama lnlina yuani mo kama mena me karanta kalaru pushi jiki kainim aman agamo. ﻿shine lau ma jego chaka churuwainu kan marni ka meiji shine ko Lau mini yu we nda nwa Lu dogara kan mu dok tu malyyei kan babain illo shuppo lauwi ka we sanaa yadda shi lau ta illani ɓarigh ɗoonim yadda ko akan shunu ti kuViram ta yu we kijimmo yu we kijimmo shin wala mommo we shin kar yuani ta shokko yi kokko shin wala, mommo shinkar yun diiji kan ninya akan kpo̱ro̱ fok mommo ko shir shuppo lau shuppolau ndi shuppo lan, ndi shuppo lau Allah yinua gɓuɗi wu kama lu shini minai akan piɗa moimoi iyaye mu shooje fok rocce poron muttaani ma inluko ar ɓanaani ko Laani inluko kan ɓangh shik ko akan ɓangh shik daga matan inlaani sai ko kanwai inlukon pereeni ari muri wu magim ari muri kobe shom ta futu ndan inlina na watun laju wuran hankali ndan ma manaaju ɓilang cakka mene a nwegoɓwemo awushi abinan awwushi wallam ndan yung shuper yun shuper akam, a kujin ɗooji tarang inlaani inlatang sho̱o̱ mandi ɓwoi shine kama weko̱ ta kijimmo ma yiiko lau ndan risuchi tumun kpaana ɓorighi cakka makar penuko kijimmo cakkar pittu ti shi <hesitation> tattani ko iyaani kijimmo katanbaina yagai iyugina aƙem belema sai ko ke kan miiru kan nda yii ɗii mma ta tom no̱ yamba mu yamba shauko. ﻿kijimo kan nwa shawu ma iyyaƙo ƙan ma babaaƙo to shunu ar shupmu shedu minu yu makarantam saiko kan li lau inluko ndi ƙeero we a fok kuni lau inluƙo nɗi keero we ɓang ɗooni kijimmoi ta wala ama ka kandeji chin luani shine lau ko ƙan ƙuzari cakka yi caƙƙan inlina a maimako mo we laumo cikar ƙeeraani baba kan iyyei mun illina mun shooVon shira, ju munu shinu shau lau mu ɗunƙu ɗooji mun mun nwa yu shinaani banghi kekko ko illuƙua lu mina ɗoi ta nwattu ƙa sauki ti caƙƙa aman shinoju ta ɓaaji lau ma illuko ƙeero we fok kuni ko yiiko shitau bu dok ko pelau ne shoojen nin ndan resso web shin na ta kaVaani to ne nanabu ninya anɗoƙ yiiƙo paaro ɗokni munu Ligno ɗok ni ma yu panro mo ni ma tuna wemmo ndan mun shuro kiji ni kaabu naryua nim aman akam yaɗɗa shin na ikon ne ƙpaɗɗuƙo ni tango mu yamba koovo tom we reni ka yuani mukar biyekwa fuyom wanim, we kwali mu yi <hesitation> jijino ma ɓanuko we shina kawan jijino ma ɗuanakwai wala mun shau mu nong caƙƙa kiji elleno shina ta ƙabarani ta ɓaji we shi munaka yuani ɗoi ndel walani duel tuanini. ﻿jol wala dil jol tunani mi ma shungo tunani ya ampariko shuni chanmati wuchemu inde mari juani matan jugudei don rumbi rungolimo rungolimu wahan wuyat ɗoi joli wala in kuma waribemo don saboda munyuwe murjii yi koyi manni shubar karmani kamarlinu ɗoi joli wala ɗaman kokoni yamba dakam sai ko maniniyam aganigem manniniyem mijikaliloya kamariloywe nijanu nijanukanwe kurdog toh aman weji Yamba minji akishimo yambamayikokam arzikin karantuani karidokom karituani sai ko minjini dakaka ilugu munge toh romigo kari biyan ti hankali ta hankali ta hankali ta hankali kiji maryani kannebita hankali kamagodigo habinago habigo toh ti jigimo ka daokigo ka bautigon nabenom ka bauta gini maambarouco tatti iyayelani kashe kai la moi lokaci <hesitation> bautan ki geni gaskiya bautanganyi <hesitation> kywan gin lani munyi deji ninye ninya ɗooji mun illina mun shau munɗok to aman mun gbudeemu ɓeeji chunun abeno ko kijimmo ko miniji kparo shuran to ɓaaji ndan ɓaana ɓar kuju dakan yan mina ju dakaya minaju ma ilugu. ﻿ko da minjimukunan juran kamantu pepino shi shinaju mommuno pidimma mundino̱ ti gefe shuɗo ndo lammo akan shurann ƙelangkui reniteeko babaago reniƙeeƙo iyyaƙo to minu ɓaaji da ko mini na niji min yu makarantai mini batulgo makaranta yiiko sada kumina kuminda wani ayinjundi iyayenmo̱ minu miandi shurawanu yaggai ga iyayemu akam ɓanɓanshu toh minduanu yaggai yanzu ɗira biche ma yakacheni dole don sabon kujanmindi yakataromma paro ma yin din dakai aman indojii yambakoko shiaga washina chinua ɗayan ta rayani ka baronima anruwaini amarmo kijimo daga illani mu fwet karfe gbonun tei wato karfe pedau wato karfe fwet har parabelo har pirpidau har komvoi har kumun schojin yanzu har karfe njiunua fa nabenom maboagusha kojigimo illeriyani kabaronim ai da shoi nakam da shojem na ma muran aman sabaraki dun Yamba anjuato yanzu mpano har chuji pida mina akaryum ayamaigo koromi waina kobarimo da jantiya tujoranma maybe ma antanga wani shanimo wainjigomo maa tonugua lallai tei digo wahala penigo wa chanum in futunna nayi mantina yikan wahala jiki juanum in amba ma ko koroni illirun ma wurgugo tawani mu jiji mu mugomoyin ilin ta ɓeji ne ni lau na komai. ﻿eleeno mukar kovoo ta nwanim mu jijimu, kumu elemu to ɓaaji ne ni lau na kwo wem.